Nainy tan paparaa iny nainy te agiir anyo, nyo nating komainy a <hesitation> paparaa mirou nainy to ya, san tan paparaa men nainy te agiir anyo, nyo gima onot, nyo gima onot iny kat ya tana saa nyo kakat rou tana painy fats san nyo <hesitation> tsue faarof ovei rou tana ingainy te agiir anyo, nyo te agiir mee tana ingainy te agiir anyo, nyo kakaii mito onot to tan nainy roman nyo paparaa, tsun fi rou tana tsunaun nyo tsue faarof rou tana tsunaun tan tagaa ot vanyo koman na fo ingain te na yen tan nainy te agiir anyo ruak mee tan nainy roman nyo tsue faarof tsun rou. Tan mamagat iny men nainy te agiir anyo, onot roman nyo sikia ta painy fats ta onot ta onot nyo gima paparaa mirou ya tan sen ta kaa, san nyo paparaa rou, variri rou atsunaun, gov tan tagaa ot iny vanyo. tan tou agiir naa mee ruak mee tan nainy roman to sa nyo kaa rou nyo variri roue gov, tsunaun tsonyo, tamanyo na rof tan mamatsing nainy.